أتمنى لو اتعلم العزف على البيانو أحس إنه يعطيك شعور بهدوء، وإبداع بنفس الوقت، وتقدر تعبر عن مشاعرك من خلالها ، يعجبني كيف إنها -مهارة- مهارة راقية وتقدري تسوي فيها أي شي كثير.